Náu tuó ásè nàm ábub ufók ádè, ányè ànà sió kè éfud ámò ádè, ámásiò mkpò kè éfud, ányè nà kòkpó, ákòkpó, ákòkpó, ákòkpò kè éfò, ákòkpó even, <hesitation> kè usung, ányè ànà kòkpò k’usung ányè ánd ákòkpó k’usung, ágwò ákpèyèm ádifudó, ányè ànàm so ènyè ànà ákòkpò, ákòkpó kè ntè ányè áyèm ibub ufòk, ákòkpó, ákòkpó, ákòkpó. ákòkpó. ákòkpó mkpò sé di even nsung ákpè fudó ányè ádá mu̱m ámu̱m àtà, mkpòhfiòfiòp ákè sòró ányè ámu̱m àtá ányè ànà, ntòk <hesitation> mkpò ntèdè sika Itie ámò ikuduk Itiè ámò ádè ányè ámu̱m átà nághà mkpòhfiòfiòp ásè dà ábub ufòk ámmò ádèdé ánuk ásè dà àdià mkpò.